Bagi aku, service da paling biguna da komuniti sien inceh adeh kemudahan meng apui dangan umo. Sabab siti mah aaa adeh berkaitan dangan pimudip kita. Apui, untuk kita bingare. Umo kit, untuk kita nanek. Kayuh ti da penting da beken pun adeh pak ne duweh ti mesti ne kuan inya biguna dalam komuniti pimudip indi binua.

Tampat suci tampat da paling paguh dadeg mamba ami da paling Ami suka grija. Ami suka smayang da ain tempat paling suci nombor indi ne sien nombor duweh ramin mamba da paling ami suka.

Wang aku icek ngamin ne, silalu ne wang gawai, aba lalu rimuntuh ngulu dengan bala namba tuuh, ahi lah crita bala namba tuuh, crita pasal hantu lah crita pasal nanga kasung lah, macam macam crita, jadi ngin ne ngamin ne nyap, jarang tebek tb kuan inya masa sien tb lagi itam putih kuan inya, anyap tebek tb, kaping crita pasal hantu, sien manceh crita da paguh, da suka ihong ami bala anak inya tebek, bala namba tuuh wang ne crita kayuh meng sien

Kayuh da tunah aku, ataupun kayuh da aaa da tunah ku nana anu branak sien ceh paguh ne maam samah ndi mamba ndi mija, bigumpul sabab kita ngingat anu branak adep dengan bala anak adep da susungkuh adep, supaya dep ngingat lagi, adep masih mudip da dunia ti, sampe tok umur sien, dengan nyungka lagi untuk lan ... untuk pimudip damuh lagi.

uhh Pasal pinyiken da' asih da patut kita' nyiken. Inya da patut nyugon uhh pimpu'an siti'. Aba kita' nyiken inya da anyap pimpu'an ne pasal pingkandam, jaji kita' ngumit peluang wang masa kita' aduh uhh masa adup ndug klinik, masa adup ngumit urik kah, kan ne dapat dapat aduh peluang. Adup mandam, adup mudar wang masa adup uhh napud dokter, buleh nyiken dokter. Kayuh bala da siti' ceh da picaya adup, ra nyugon da tanang inya ra nasihat adup. Labih lagi' uhh pandai masu bala dingan dingan adup da pinapud pimpu'an da pasal nkandam ti'. Bin, bin sanda ne salah, pingajar ne salah. Jaji kita' ra nkaping anih kayuh da kuan dokter, kita' maguh sanda sien, anih da kuan ne kita' ngajah ne. Jaji masu dokter ti kita' mah mpu'an, anih kandam kita'.

Document da silalu tinan ami passport, IC, sien aja da biasa taban ami kalau anih anih da ra dog taban macam tiket flight anih semua meng sien passport ne penting kalau ra ra panu, panu panu neg negara beken meng he.

Madi andu ti', inya mayar kayuh jarang nya minan, kai' mung ngamin ne. Ti ne minan kredit kad, minan uhh online mayar kayuh. Kai' ne mung sani' ne. Aku' pasal celebriti, pasal pelakon ti', kai lagi' aku' pandai nyabut asih da suka ku'. Asal nya sien pandai belakon, uhh suka ku' tebuk ne da tv kah da wang kah. Rindu ku' tebuk bala ne belakon. Kai' ku' puan asih sih. Anyap anyap pelakon da minat kai' minat da puan aku'. Asal ne pandai belakon saja.

Program da paling suka ku sien ceh program bigumpul ato pun bitanen indi mamba. Contoh ne meng nyara maan dangan uhh mamba adep, bala kawu kawu adep anak anak buah adep, sedaura adep. Supaya adep masih ingat dalam indi keluarga da pimudip adep.

Pimaan da kaik paguh da silalu dog namal, macam umon bi'gas, kayuh naan bilamak, aba simua, kayuh naan bigureng, aba silalu maan, buleh-buleh pak aba silalu, kayuh sien, kayuh da manis-manis sebab, bin adep udog kencing manis, anih simua.

Aku ngarap bala anak ku pandai sikulah saja lah. Supaya bala ne pagi meres wang bala ne ubo, aaa, ubo sikulah. Bala ne dapat kudip mamba adep ne. Kaik nyusah inya, kaik nyusah aku da amang ne, dapat kudip adep mamba ne lah. Dapat magau duit, dapat magau kerja paguh. Ha, dapat nguntai mamba adep ne lah. Ha, sien narap aku ndug bala bala anak ku.

Teknologi da slalu tinan ami handphone, dengan computer sien aja. Da ngan kaik juho masu internet lah, internet se'en da connect da handphone dengan computer. Kalau nyap internet memang computer dengan handphone kaik dapet dog tinen. Handphone da paling penting so he nan call da paling penting raye raye.

Pasal bajet, uhh pingkandam ti'k, sakit ti'k. Kai'k kitak pandai dengan bajet da mung en. Anih da aduh, kita'k minan ne lah. Pak ne kan ne, najah najah, kitak mesti aduh bajet kitak, uhh bajet supaya kitak kenan begerak. Mung ne kitak dog kandam kah, dog pinyusahkah. Jadi sekurang kurang ne, aduh nehun kitak bergantung. Jaji ain mah ceh aduh perlu bajet ti.

Sukan dak suka ku tebuk ceh mung inya main ball, sebab ne siti neng nek dalam hobi aku lagipun aku minat tebuk main ball sebab aku ira tebuk aaa bala adeh pemain-main dak suka dep tebuk dak minat dep tebuk en ceh bala mung bala dunia-dunia dak beken main ball mung nih cara bala ne main.

Kan aku nyugon pilihan bilajar skill pimanai aku ra bilajar pasal uhh kayuh da berkaitan dangan teknologi la ngin kayuh ti madi anu itin pun tunah inya magau inya kerja pun mesti adeh kepakaran mesti adeh panai ngunah kayuh da da ginuna inya madi anu iti.

Bagi aku kan panu kajak susah juho bina and then trawe bin macam kange meng he ira panu susah macam meh biasa minan muto panu

Rami da biasa tunah ami is bigawai...adat ami bidayuh bigawai... mbuh bigawai krismas...pak paling penting ialah bigawai la ami adat serian bigawai paling ami kaii dapat kanteg.

Madi anu iti macam macam wayang dog tadah inya, wang adeh internet da tv sien, sukati adep milih ne. Adep ra tubek cirita biparang pun adeh, cirita inya da bilagu Hindi seh pun adeh, inya cirita inya Hindi pun adeh. Macam macam madi anu iti ne da wayang. Ngajah pinyuka adep

Bagi aku sebab perlu kopok tangan, setiap setiap kali ngundah kerja mesti kopok tangan sabab juho masu kandam pijuho masu bacteria, juho masu anih anih keracunan makanan.

Tekno teknologi da ngancak pimudip mancang ku rasa da pimudip ti sien ceh teknologi komunikasi digital sebab da duweh ti memang perlu adeh da pimudip supaya ain mah kita tubek anih kayuh berlaku anih kayuh da ra tunah adep simua ne masu info info siti.

[ooo] da kabon aku anyap lagih kayuh macam macam puruh, mina adeh puruh tengen dihan ndi duweh alei ne, adeh nak puruh kaneh, adeh lagi nak puruh aaa buak buak, kaik lagi puruh kayuh ngin adep ... adep kaik tamak meng inya da birumeh kuan inya ya. Adeh lagi nak puruh kayuh icek icek lah tinan piluah adas.

Bisnes da serian ati da binua ami senang labih labih lagi ngagau kayuh naan macam kaneh dawe kaneh sanang raye raye sebab bangsa ami rajin ngunah and puruh kaneh. Puruh kaneh sanang magau ne raga kaneh pun murah lagih ne.

Aku kalau adeh salah pikir pimikir ku susahkah anihkah aku akan ngancak aseng ku tenang ku kidingah lagu ku simayang kan kai ku akan panu ngancak aseng ku lapang.

Da tempat ami ti anyap bancha musim ne...mina musim paras ngn musim ujan saja...kaii ne meng da negara negara da beken da eropah kuan inya...mina musim panas musim ujan...musim ujan dangan musim paras...sien saja nak musim adeh...musim buah uhh sien da adeh da ati.

Tek uhh kayuh da kreatif adeh da aku sien ceh aku berminat untuk uhh ngunah kayuh da meng uhh ngunah ngunah ramin ngunah ngunah abih ramin. Ramin supaya ne lebih kreatif da tunah adep meng nyusun bata ngunah mija simua ti kreatif adep tubek ne. Meng en lagih supaya Ramin adep paguh ato pun meng anih cara adep ngunah ti kayuh simua adep pingunah adep.

Bagi aku kalau kreatif aku suka ngias - ngias ramin untuk decorative meng ngias ramin kiye penampilan ngias mua.

Aku aduh muto. Aduhla ku nyalan muto. Muto tinan adup ku, muto tinan asau ku aduh lagi da ramin. Muto tinan bala anak ku muhun sikulah. Aduhla ku nyalah muto. Paguh lagih nyalan muto. Ngin sanang adup ne nak panu gati gaih. Ngamin ne ngarap bas, ngarap transport kuan inya. Public transport madi andu iti. Wang adup mampu dapat dup mirih muto sanang adup panu gati gaih ngajung tarun da ra najung adep.

aaa masa da sikulah, masa aku da skulah jaji meng ne aaa narang perkara bersejarah masa aku bilajar meh sien sejarah masa bilajar siti memang ne ahi sejarah da tiap adep. Meng ne ami da masa aku skulah ati, sejarah da paling aku suka ngamin ne aaa da tanang raputih Sarawak and its people da tanang ne mene aaa Sarawak aaa dengan bala aaa bala penduduk-penduduk Sarawak orang asli lah orang asal rati ne, jaji sien mene-mene aaa Sejarah da bilajar ami masa sikulah ngamin ne da jugon paham neg adep masa aaa Sejarah da paguh da kaping aku da kaik ku kanan kamet ne tok itin lah.

Aye adeh, adeh ku main alat music Meng gitar, piano aku main. Gitar paling paling masu ku suka main gitar.

Ayu, akuk ngan nyalan muto. Akuk pandai nyalan muto sebab kuk pandai kilakar.

Wang sikulah ngamin homework da maru da tiyan ku da mene susah ngunah ne maths...tanang inya matematik...siti memang mesti ira adeh cara ngunah ne pak kadang kadang adep ti kaii puan meng anih cara ne...meng anh uhh cara ataupun style adep ngunah ne memang adep susah ngunah ne sampey adep kaii ngunah ne adeh lagih.

Kan pasal biranak ti, mung asau ku kan ne biranak anyap lagi ne ngundah tanda-tanda ne, kaii ne mung sani ne mung adat sani ne. Madi andu ti wang ne biranak, nak mina ne bipantang saja lah. Wang ne mbuh suwe sen mbuh luah, bipantang. Aaa sien saja la. Anyap ne tanda-tanda ne mung...mung sani ne. Sani ne ti macam-macam. Kaii buleh ti la kaii buleh en la. Madi andu ti kaii ceh ne lagipun tibu inya misiya makin sehat, anyap macam-macam pantang.

Asal AI ti buleh tinan da pimudip kita ti tiap andu, ku rasa buleh la. Adeh lagih paguh ne, ngin Ai ti wang ne adeh ti. Kan ne adeh pagi meret da Malaysia ti bayuh tentu maju. Kan AI ti ngancak mudip kita sanang la. Anih da tunah kita ngamin ne, dapat AI ngunah ne madi andu iti.

Wayang dak tubuk da masu negri uhh kitak sien ceh wang kitak tubuk wayang dak banca negri inya. Sbab kitak rak tubuk mung anihkah neg neg negara inya, mung anihkah uhh pimudip inya. Sien ceh dak paling suka kuk tubuk ne. Dak[uhh] kesah mung anih pimudip inya. Dapih nehun mendu? Mung anig binua eh? Sien ce dak paling suka kuk tubuk.

Pinyihat kayuh pinyihat biasa ne macam pimaan sihat ka kaik, kalau kaik dog mudah madah dog kandam mudah mudah dog anih anih kandam. Bagi ami Ami akan nyaga pimaan da segi pimaan anih semua

Pimaan da sihek da sipatut ne meng ami da ngandai binua ngamin ne lagi kemudahan pimaan sihek, memang sien da namel dengan pidaan tayung babuk ami sanik ne maan kayuh da mudip, adeh semulajadi da tarun mung pakuh, mung tikor aaa kirumoi aaa sien adalah pimaan da paguh lah, da anyap racun.

Bagi aku, teknologi da da ngancak pimudip aku lancang ialah mung nih cara hidup aku, mung nih aku mudip, mung nih aku bilajer. Aku capat kaik bilajer anih simua. And then kalau aku mene mene paguh, mene mene panai sikulah anih simua.

Program kebajikan tik terpulang ndug uhh indi' individu. Semenu program da, da tundah inya da nehun tik, nehun adup tik sien ceh program untuk inya mesekin. Supaya bala ne aduh uhh bantuan da jugon uhh kebajikan masu perintah.

Aku mene mene happy mene mene sanang sabab adeh kayuh dapat adeh kayuh da dapat dep minan ne dapat dep call inya dapat telephone inya dapat message inya.

Lawyer da ati sanang magau ne sebab iti neh mene mene maju neg bandar serian ti mene maju ne susah magau lawyer sabab ati aih inya bauh skulah datuh.

Bala anak inya da komuniti da binua ami sien ceh aku tubek ne suka bisukan...main bol, main badminton...sien da tubek ku da paling suka bala ne...sabab sukan ti beken ne sikadep...sabab ne ti sukan bisampur ngan bala dingan ne...kuan inya sukan ti sukan untuk semua.

aaa pikir aku da ihong ihong siti meng ne sukan siti da tanang inya sukan ti, tubek gaya sukan da adeh minan aaa berkumpulan, da tanang inya mung sukan aaa meng ne chunto ne main netball beken kanan sikadep, jaji da tanang inya da sikadep ti ngan ne paguh lagi sukan da sikadep chunto ne sukam da sikadep ti ne aaa main golf, wang adep adep main ne aaa meng aaa selain masu golf aaa meng badminton, okay badminton ti adeh da duweh urang, adeh da sikadep lah single inya manang ne, jaji aku aaa milih suka sukan da tanang inya aaa da sikadep.

Tinanen wang en ceh maru raye ami manih kayuh ti capat inyam ne. Sabab rasa ami ti ngan paguh rasa sihat kaik dog kandam

Bilajar bisanda ti sien ce tagih ne masu skulah adep bilajar adep supih supih, kayuh wang ngudung ti sanda ne buleh bicampur campur adep puan anih sinanda inya masa kudung, kan ne adep skulah aaa sanda ti sanda eh adep mesti ra puan.

Biasa ne ami ngundi da negara ami ati ami akan bigumpul indi Dewan bigumpul indi dewan ain ami bisusun ngajah urutan ngajah nombor ami akan ngundi asih asih dadeg anih bandar serian ti lah.

Biasa ami sani ne main pimain batu seremban, main, main birajung, main masak masak ami sani ne. Ami main bercamping, berkhemah ami sani ne.

Pasal mung anih cara mayar uhh kredit atau pun mayar , mayar uhh nambah duit da kredit atau pun uhh mayar bil telefon. Jaji kayuh siti, meh ma, meh adup mesti aduh duit uhh aduh cash uhh masu apih adup rak magau bilanja adup supaya adup aduh kanan rak mayar semua jenis utang utang adup beken ne minak hanfon dengan aaa kredit sajak. Macam macam uhh bentok utang kitak. Jaji adup mesti rak aduh uhh da tanang inya duit da dog sinimpan adup mesti rak aduh. Nak kinan kitak papan, nan kitak bijaga jaga. Wang adup pu'an adup aduh uhh kredit kad atau pun adup aduh hanfon, memang amuk kayuh itik irak perlu bayar. Amuk mesti ngan aduh bajet adup ne. Amuk mesti aduh simpanan adup muk, bakal muk ngira bayar utang muk sibayuh amuk mikir duit da beken tinan muk uhh mayar kayuh da beken.

uhh Gayun ambun da ami je ne tarang, uhh kai ne ujan. uhh paguh andu, andu tik.

Da pikir aku dalam masa rimeh sawa ti cara bayar ami beh mene mene birubah dari segi cash ne anyap minan cash lagi anyap minan tunai. Beh bisi minan handphone minan telephone mayar itu ini. Semua teknologi beh mene mene birubah.

Bagi aku rangit biru sebab ne rangit ti memang ne tarang anyap angin anyap ujan anyap ambun da nutu ne sien semua ne angin. Angin, angin ti kaik Kita kanan tubek ne tok apih meng en kita da tubek laut nih wang ne biru tok sagan kita kaik puan anih da rungan en sebab ne semua umo meng en lagih da rangit ti sebab ne semua angin.

<noise> Masa aku mele uhh adeh handphone sawa piri-e, seribu, uhh seribu piri-e puru piri-e mele aku kraja dak upis uhh grija masa en handphone en handphone uhh dak kai meng itin

Tangan kita ti sentiasa nan ne mageh mageh mageh ti mageh eh mageh ti so kadang kadang kita mageh kayuh da dakes en bada adep sentiasa kupok tangan ti tinan adep ngunah kerja atopun tinan adep maan ataupun tangan kita bisampur dangan kayuh da dakes bin ne matik kita minan ne maan kita kuberet aaa kayuh da naan kita minan tangan ti dangan kayuh dakes ngajah neg tibu kita.

<noise> Anak kayuh da slalu kuk tubuk ne wang adup da tarun a'ih, uhh mung akuk tubuk uhh <noise> anak uhh da tanang inya tengun rusek. Tauh mahit jaran aduh, bala ku tengen rusek pun anak kayuh lagik. Bala kutumpong, bala ku ne badat da bingih bingih jaran. uhh Tumpong da, anih boh mayu. Bakah ce da bangih jaran. Bala ku, uhh anak ka, anih uhh sekunggu, sekunggu da naan nya dawe adep gik cuk sane nih. Sikunggu da aduh coklat coklat, padah ma dawe ne.

Piminan...piminan teknologi itin sien ceh da maru ne paguh... changgih... teknologi bauh itin.

Aku patut nyiken keyuh dak mung t wang aku dak mendam dak mudar ndek klinik nyiken bala doktor. Su dok siti sien ceh pingilajar bala ne pasal kendam, pasal mudar, memang ne cukup supaya ne puan enih kendam kita, enih mudar kita mung enih kita ngumbit ne uhh sien ceh. Keyuh bala t mah ceh dak sikulah pasal kendam.

Pinanek pane da suka aku sien ceh pane rabus, tuang umo, kurak umo ne, batan batan bala dawe pane ain aku kupot sen ne uhh masih fresh masih paguh untuk kesihatan adep.

Kurang bipikir dangan uhh sentiasa relax kuan inya relax tibu aba mikir kayuh da susah. Aba mikir kayuh da bahat Pak pinikir untuk pimudip adep, kaik sah dep manang inya. Pikir untuk adep meng anih adep pagi.

Binatang da paling bahas da nehen ami sien ceh kasung. Pak kasung ti adeh bahaya sabab tagal rabies itin ne

Inya ngundi da <coughs> negara ami ti, kitak mesti aduh arahan masu, aar...masu election commission. Aar..ngundi, kayuh ngundi siti aduh da konsel negeri, aduh da parlimen. Ngundi tik macam macam. Wang ne da politik, ngundi wakil rakyat kitak bekun cara ne. Mung ne ngundi ketua masyarakat, ketua kampung, bekun cara ne. Jaji kayuh da ngundi siti'k, adup sistem aduh ne. <noise> Kan kitak ngundi, kan ne politik, memang ne adeh lagi bala, aa.. betugas adup ne. Wang ne cara kampung, kitak milih ketua masyarakat. Aduh lagi cara adup ne. Jaji kayuh ti minan aduh aar.., tanag inya kai ce direct menang ne, oh kitak ngundah kayuh siti'k, kitak ngundah kayuh siti'k, memang kayuh siti'k kitak ra ngundah da tanang inya magau bala da mpuan kayuh sien, da ngatur mong anih cara kitak ra ngundi, ngundah pemilihan supaya master A kah, namba B tik kah dak ra'k dog pilih kitak. Mung en.

Aye dak negara ami semua aaa sikulah nyukong aaa pasal bahasa dak beken sebab ne dalam negara ami ihong bahasa dengan ihong banca pimudip mung ne bangsa-bangsa dak beken. Supaya bala ti kanan puan bahasa.

Ami biasa kalau, mambe ami adeh bikumpul, ami bikumpul ami mambe. Mambe ami akan cirita lah pasal kisah sani ne anih simua. Ne akan terus cirita pasal ne lagi bujang anih simua.

Rami da kanak rayu, sien ce, rami aa.. birthday kah. Anih kah, kayuh rami siti'k kadang kadang paguh, sebab ne ngumpul bala adup adup, bitanun, bisindi, supaya adup kanan bitanun. Kai adup juho' masu dingan adup. Sentiasa adup ti mendu dengan indi komuniti.

Wang adup cuba nyimpan duit da mamba' adup, adup ra pu'an supaya duit sien kaik bitukar asih maguh ne asih maguh ne. Nyimpan duit da mamba' tik maksud ne da tinan kitak mirih barang andu andu kitak bait ne icuk ahi. Duit da mamba da doh simpan matin, en mah nak nan kitak nak bilanja bicin, bilanja gulok, bilanja gula wang ne kaik sadu'. Jaji, kaik kitak uhh nyungkak gati' ngungkak ga'ih. Jaji kitak arap ce dengan anih belanja da aduh duit da simpan kitak da mambak en. Jaji kaik kitak gago uhh minjam gatik minjam ga'ih. Jaji duit da simpan da kitak matin ne kira moh aduh ce nan kitak mirih kayuh da icuk icuk nan kitak pilapas uhh semadi kitak ngagau ganti duit. En kitak minan ne tayu. Jaji supaya kitak kaik gago kaik susah awang, susah asung, suapih akuk bilanja. Su en ceh duit da simpan kitak matin. Kinaduh.

Adeh aku ti ngan ne gatik gaih minan muto...aku nyalan muto tayen ne...[uhh] mele-mele ku nyalan muto mbuh en mbuh...sabab muto ti penting tinan adep kiraja, tinan adep panu, tinan adep gaih, tinan adep mirih barang-barang da juho-juho...aku ngan nyalan muto.

Pimain music da paling aku suka acid rain. Ne asal masu kampung krusen mawang. Pemain music paling paling ku suka ne. Sangat sangat paguh, sangat sangat panai bilagu, panai main alat music.

Pimain asal dek.., pimain nak inya de komuniti, emik sien ce,.. main bol..[uhh], main badminton. Sien da binain bala nak inya da nehen emik, de kampung emik tik.

Pitayun aku sien inceh, aba biadu mikir kayuh da aaa susah dalam pimudip, semua kayuh ti semua nuh masu adup ceh. Anyap kayuh sanang pak wang adup sentiasa mikir aaa kayuh ti kanan aku ngunah kayuh ti kanan aku ngunah nuh, memang semua kayuh da susah panai sanang. Mung en lagih siken dingan adup wang adup kaii panai.

Komuniti ami kampung ami adeh ne ngundah asal ampu tarian ngajat ganan ne tarian ngajat dangan tarian bilanggi masu asal bidayuh sani.

Artis ato tukang da paling dog pinuji akuk sien, mun che. Mung artis, pimacam macam artis. Artis da tanang inya, aduh da ngundah masu anih boh <noise> uhh da palak pingibur kitak, dengan rami kitak. Jaji anyap tentu ne asih boh artis da pinuji akuk tik. Man ne akuk tik sien pun paguh, sien pun paguh. Jaji, kai kuk pandai milih da, nyugon ne ohh, amuk paguh, sitik paguh. Jaji kaik kuk pandai. Mpu'an ne, moh da tanang inya moh bitimbak rasa ne, sien pun paguh, sien pun paguh. Kaik kuk pandai milih ne, dapih sebetul da dog pinuji akuk. Men ne samah samah paguh.

Anyap tantu pikayan da suka ku pak ne asal ne slesa asal kaik dep aaa sibarang minan ne asal dep tubek smart, kaik dep kaik dep aaa udik udik minan pakayan siti en da paling suka ku minan.

Art da suka aku ialah mewarna. Kan kaik mewarna, meng macam bilagu, menari pun kira ne lagih beda parang ne art mung he.

Homework da paling susah da mene susah uhh aku ngunah ne sien ceh mathematics sebab mathematics sien memang ne susah ku ra ra bilajar ngunah ne.

Pikir ku masu AI ti ialah macam kayuh da makin, makin maju. Maksud aku kayuh de labih maju lagi macam, ne kaik meng sani ne. Ketinggalan zaman, iti ne macam macam lah kayuh. Maksud aku ihong kayuh de labih maju masu dunia ti.

Subject da suka ku masa sikulah sien ce sains. Sabab sains ti adeh berkaitan dangan anih da tunah. Cuntoh ne adeh particle adeh theory. Meng anih kayuh ti buleh jaji meng ti meng anih kayuh ti jaji meng eh. Dangan lagi adep puan meng anih kayuh en berlaku anih tagal ne.

Masa ku aaa mawah neg laut atau pantai atau danu atau sungi sien ceh adeh aseng ku bak bak tirawe, sebab aku ti memang kaik panai aaa biranang, en sebab aku tirawe dengan umok dengan sungi.

uhh Nehun pimawah siti', akuk suka mawah ndug dingan adup dak ka'ik tantu uhh ka'ik tantu kuyak. Ramin da juho masu inya. Dak ka'ik, ka'ik angun ne dog kaco. Jaji nehun tik da ka'ik, anih boh da bigaru'-garu' angun, conto ne wang adup ndug tudak binua. Jaji, moh anyap mood adup. Jaji akuk rak milih tarun dak betul-betul retuk. Kanan adup beloya-loya, bekelakar-kelakar dengan dingan adup. jadi sitik mah paling dak paling sesuai da' pikir akuk lah.

Biasa kalau akuk ngundah atau pun ngundah kayuh da, nan nanda andu biranak, akuk biasa ne uhh ngundah parti icuk icuk, nan maan icuk icuk dengan mambe famili kuk anih semua. Dengan mambe maan maan icuk icuk ngirami andu biranak akuk.

Anyap kayuh bekun melainkan kayuh da tempat suci sien ce. Wang adup uhh paling hormat ndug dingan adup, adup biradat ndug dingan adup. En ceh da paling suci. Maksud ne kai kita sentiasa bidaruh bitengu dalam mamba adup.

Homework da tiyan aku da mene susah aku ngunah ne wang sikulah sekolah menengah...Wang ku sikulah da sekolah Tebekang, Serian. Mene-mene susah...lebih lagik kiraja sejarah. Klau adeh ngunah sien wang ne mene-mene susah ku sabab aku lebih suka ngunah matematik.

Da sukan aku suka raye main badminton. Sebab badminton ti uhh kawasan neg inya ain, lagipun sentiasa adep main main sentiasa anyap nganai dalam tempoh tempoh sien. Sien ce pak kaik lagih adep terlalu Maru bina main

Sabab pinulung masu saudara aku, ngajah cara simayang lalu ku pun panai brubah sampa tin. Cara ngubah aseng adep, adep nyarah adep neg Tuhan.

Subject da suka aku time sikulah ialah subject matematik dangan science. Sebab aku mene-mene minat mengira, mene minat ngira kayuh. Time aku sikulah sani ne mene-mene focus ku dangan subject sien. Tanan-tanan minat.

Aku adeh puruh uhh macam macam kayuh pak itin ne aku adeh puruh nanas dangan bua bua kayuh supaya wang bua bua kayuh siti maksud aku bua dihan bua jambu, bua buntan ti supaya adep adeh maan kayuh da meng ti wang ne mageh bua meng ti.

Sabab biguna biadu kupok tangan sien ceh sen adep sentiasa tangan adep bisig kaik adep mageh kayuh dakes. Anih kayuh tageh adep dakes dakes labih lagi masa COVID-19 sentiasa nyuci tangan adep sampai bersih untuk kesihatan adep.

Nasihat pitayen jugon ku neg dingan aku, dingan rapat aku. Kalau buleh, kiye kiye panu da tampat inya, kiye kiye birayo dangan inya, aba asat, aba ngundah asat da tampat inya, aba ngundah ulah da tampat inya, kiye ngundah kerja, bebe jinaga wang da tampat inya. Aba napeh napeh. Ira kiye mah dangan anih anih kerja dangan anih anih pingundah.

aaa Document penting ti dak tinan kita panu dak negara dep contohlah mana adep ti negara adep mina dak perlu dak dok teban document dak perlu dak teban adep sien mah ceh dak tanang aaa kad pengenalan aaa ic kad pengenalan adep. Jaji sien contoh wang adeh aaa polis roadblocks ataupun wang bala ne ira nyiken identity adep ira nyiken mesu apih amu anih asal amu, jaji ti dak untuk negara adep. Jaji adep buleh piluah aaa kad pengenalan adep en identity card adep en matik asal mesu negara adeplah. Contoh ne aku inya Malaysia aku nyugon ic Malaysia ku pidaan adep aku inya Malaysia. Jaji supaya bala ne kai sangka aku kira ne mendek mesu negara luarlah. Jaji mung en legi ku wang ku ndek negara dak beken dak beken mesu Malaysia ti, contoh ne aku ndek US jadi aku perlu enih document dak perlu aaa dak ndek US ku perlu aaa passport antarabangsa dengan kan perlu visa-visa. Jadi siti ajak aaa membeza untuk membeken ne nanda ku ti beken inya US lah, aku ti mesu negara beken jaji aku perlu minan passport kan aku dak negara adep aku perlu minan kad pengenalan aja.

Mungkin dalam masa rimeh sawa, cara da mayar kayuh da birih adep sien inceh brubah sabab inya iti ne meh bisi minan kemudahan teknologi meng internet uhh, jaji da komunikasi da canggih, kad kad bank meh kaik adep mageh isih duit lagi, sebab ne senang minan kemudahan ti.

Ngundah bisness da negara amik aduh susah icuk. Sebab amuk, bisness da icuk, mungkin bisness bijuwa juwa panu'. Pak bisness mung bala kontrakter kah, anih kah, amuk mesti aduh licence, Jadi ne aduh susah icuk sebab amuk mesti ira uhh kursus.

Wang aku lagi icek, aku bercita cita ira marui nurse, staff nurse sabab aku mene berminat dalam bidang hospital anih semua. Tanan ne minat aku kerja doctor anih simua, minat raye raye.

Nehen da dunya ti da bayuh, entiro dunya da bayuh ku panu sampe umur ku itin sien ceh ku bayuh panu neg luar negara. Neg Singapore, Australia, New Zealand. New Zealand da tempat da paguh aaa bersih.

Binatang de senang dep kudip de, bengih-bengih remin sepak remin sien ce, siok dengan itik, sebab keyuh tik binatang sitik, wong dep kudip ne, wong ne bahasa matik pun, edep kena maan ne, sien mung edeh tedeh-tedeh [uhh]..keyuh naan edep, edep buleh nyugon metan deg, nan paan bala sitik.

Wayang dak silalu tebuk ami dak dunia ami ti, dak ami empu serian kurang icek wayang mesu inya inya dak luah eh seperti Indon inya reputih english sangat sangat bebeza bagi ku sabab macam ami bidayuh ketinggalan zaman icek la sabab ami teknologi ami legi legi dak sege so wayang enih semua adeh kurang icek.

aaa nyebut pasal kreatif matik ne keyuh siti dak kreatif adep ti mesu kebolehan adeplah dak tanang inya kreatif ti. Aku ti adeh legi buleh tanang kreatif pak ne mesu contoh ne aku ngundah barang dak kai pandai paguh pak aku adeh kreatif icek aku ngancak barang sien enih dak perlu ku tambah enih dak perlu ku ngegau ne enih spear dak ira ku. Keyuh dak inyap aku ngancak ne adeh ngancak keyuh siti paguh, jaji aku mikir ne iti mah ceh indi mesu kreativiti lah ngancak ne timengen, ngancak ne mung dak asli.

Pikayan da suka ku minan sien inceh jeans and t shirt, sabab dangan aaa sport shoes sabab sanang bergerak, sanang adep panu gati gaih, sanang adep bilumpat lumpat, sanang bigarak. En ceh suka, pikayan da suka ku minan.

Tempat da karan aku' ira mawah gain ialah tempat da paling ku' minat ialah Bali. Aku' karan karan ra' ga'in. Birubi, panu, da Bali sebab tempat he menu' menu' paguh. Dari segi ne mpu' pelancongan paguh. Tempat pauh, tempat mamuh paguh, tempat nginap ne paguh.

Panu kejak tik kadang kadang paguh. Sebab ne kitak perlu uhh tanang nya exercise. Perlu panu gatik gaih supaya kitak madas. Kai'k kitak mendu saja sebab mung ne kitak penu tik, semua ti isih ish tibu' kitak bigarak, penu mung exercise.

Akuk biasa pernah puruh bungak. Bungak dengan bala kanuh, dawu' dawu' kanuh, dawu' bungak, buak kanuh. Anih semua kuk biasa puruh.

Kayuh da maru akuk suka bidangah iti ne sien ceh, uhh as a Christian, sebagai orang Kristien. Kitak aduh Tuhan, Tampa da nyaga kitak.

Da komuniti ami dayung da biranak siti da en ce jinaga da mamba adep masing masing cunto ne bala ande ne da nyaga da tuak ne nyaga inya branak wang ne luah su spitar.